Aŋ fʊʊwǝ wǝ ri rǝ tuceecewǝ rɛ wǝ lóo toŋ lǝ ŋpaŋpa. Fʊʊwǝ wɔɔ, vǝ́ yeh tie wǝ le eyykǝ wɔɔ, yo ko lǝ ŋ sǝ awʊla. Wǝ́ ǝ lǝ kǝ sǝ awʊlaye a fwɛɛrɩ yɩ vǝ́ a la frɛɛrɩwʊ wǝ́ wǝ la naanɨ ko ǝ fɩ wǝ a ca ekpii wǝ ŋ yee fʊʊwǝ ǝ fɨ a mɨ cɛɛlɩ. acɛɛlɩkǝ we kj lóo ku lǝ tuceeceewǝ rɛ baŋpa kǝ́ a láa cɛɛlɩ lä nyarʊwǝ eni mǝ eni wǝ wǝ ri rǝ tɨrɛ wǝ láa pɔrʊ ariɛyǝ wǝ ŋ ru rǝ nɨ nyarʊ lǝ mǝrǝ amaa gukpǝ o lu ŋ koru eyi ko turu fʊʊwǝ wǝ laa kpɛ lǝ̈ kǝ́ ekpii rǝ nyarʊ. Fʊʊwǝ koko wǝ lóo toŋ a nya acɛɛlɩ lö gukpǝ mɨ koruwǝ, ko aɖɛ acɛrɛcɛrɛtuisa yǝ tɛ rǝ nyarʊwǝ wɔ fʊʊwǝ wǝ lóo toŋlǝ yǝ ŋ nya la nyɩɩrɩ. Vǝ́ a la nyɩɩrɩ otuiye mɨkɔɔwe o lo ko tu naawǝ wɔɔ, anyɩŋ lä nyarʊ wǝ lóo poŋ ayɩrɩ ŋɨ mɨ lë epipǝ wɔɔ nyǝŋ tɨ nɨ lɔlʊ anyarɩpiyǝ fʊʊwǝ ke wǝ láa lɛ wǝ ŋ pɔrʊ oturɔɔrɔɔ wǝ ŋ ru ko turu wǝ ri rǝ enyirɔɔrɔɔpǝ sa lo otuiwɔ, mǝŋ a láa cɛɛlɩ lä nyarʊ rǝ eni ri eni wɔɔ enyirɔɔrɔɔpǝ pǝ lǝŋ kpii nɨ awɛɛlɩkǝ rɨ nɨ famille lǝ mǝrǝ.